حي-حيواني المفضل هو النمر. لانها سريع وايد وذكي وقوي جدا بس احب القطط بعد ما ادري شنو الافضل بس بالنهاية الاثنين من فصيلة القطط. <laughs> فلو لازم اختار منهم فبختار الفهد